Makõq sääntseq näksämiseq mullõ, noh, nii väega ei miildüq. Iks sooladsõq miildüseq inämb. Mille? Noh, mul um sääne maidsõq. Soolõnõ miildüs inämb.